Sovutgich juda ham oddiy yo'l ilan ishlaydi. Bunda sovutgichni ikki qismdan iborat. Birinchi qismi bu o'rtacha sovutadigan qismi yani bu yerda iz hohlagan turdagi mahsulotlaringizni saqlashingiz mumkin. Tepagi qismi esa bu muzlatadigan qismi bu yerda siz go'sht va judaham muzlashni hohlaydigan narsalaringizni qo'yishingiz mumkin.